مطفاءة الحريق go mani ne kon darin engir ghasai nan ne toly toly nakir assi eag nakir toly toly nakir ossie ekon dary, engir قطن قطن ekon osena weko dachina tako log <hesitation> fayeina weko kon aman log fayeina, engir khartoush nassie eko akir mengiroja engir owo log فنطاس abak log menjeni tala toun aman ga kal edirkan kir fayeina. Weko, onday eskeed log fayie keson eskeed log tegachikan dea deakeno eag uodogo. Esad oni deagid a dary ken fayeienan engir mani eka osen بدرة norod eka osen حاجة norod eka osa talog urshi kan fel dea aman nogon fayeina nan. Engo eli ken fayeinan go eag kaken fayeinan go.